Ba jaluga jisu jakilangi, katika jamii kwenye kusoma, yotakiwa yaani wotakiwa wiikaze sana utangire lakini kowafanyire, yaani ndo maisha yako yoyumba labda mambo yovaa ja bodaboda. Yatakiwa ave makini sana uvudereva uvewamanyire, <hesitation> jabadilibadili vyenda pikipiki vyaboha ukashane daja vingi votija vi na pikipiki alafu, masharti yanangiliye baliibalii, jashanauri akulwatire. Lakini da ja enzi ja valabibi tadoma narima, tirifyuka kura nakuuja hara kumuyambira babu kumuyambira kutere kamboa, nikudomadoma lujinotaha maji ndirifyuka nakura nikadoma no vatemera nkwi, ndrifyuka kura kokwari naviburiburi. Nikadoma hara nikamsaidira kurisha, janiri kuuja ni kujiyekera nikuloka no humuluka nilifyuka kura nikalala, kwera na churi keitikoloka na kazi.